<noise> Ireto aby ny fahandro nentin-draza haiko laha avy amin'ny faritsin'igny, <noise> amin'ny faritsin'ny Azia izao añy: laha a Thailande (Soupe Tom Kan Kai), laha mandeha anao a Vietnam da Fobo, da laha handeha a Corée koa da manao vermicelle de patte ireo ao (Patate douce). <noise> Da misy koa ny: <noise> Bok Gôzy, Wok de porc; mbô a Vietnam añy avao izay. Laha handeha en Inde anao da Dalzone au épinard, <noise> da misy koa ny Oignot de Vindalôt. Laha en Chine, da manao ireo ny: Nouille Asiatique au légume. Ny Japonais moa da manao gny Poulet Thériaky, da manao Omelety Japonaise. Gn' Indonesianina, añy Indonesia agny izany, manao ny Nazy Gorengy. Izay izao gny mba haiko mahakasiky anigny. <noise>